Antiimbaa mmada gí waato waati a wu boonje, a gontan, hahaŋ. Flee folo fo fjúm ma gí fwooye, flee folla fo ugontan, habe dúniyaa ma gíw.